<hesitation> Mahakasiky e mail alefako koa zashy izy, iahy e tegny mbola sy de miasa fa mbola mpianatry zashy e tegna fa e tegna zashy misy fotoa mandefa mail ame fianakaviategna avao, igny zagny isaky weekend igny, da e tegna avao koa mandefa mail devoir ame mpampianatry, igny zashy arakaraky e mpampianatry mametra an'igny fa matety zashy isaky zoma vao mandefa mail ame mpampianatra da on-droy in-droy isan-kerignandro zashy iaho e mandefa mail.